Ñio ñoo yó ta kadadikichi pelota ña xaxhí ha ho o on. nraxhi ña ngu añakan ña kanna ngu fut a basque ñajan chin ho o on. nraxí na boli es eso aja.